لو مشينا مستعمرة في المريخ نأخد <hesitation> طبيب <hesitation> وناخ- عشان العلاج، ونأخد مهندس عشان نبنوا، ونأخد عالم نباتات للزراعة، ونأخد فنان، ونأخد حد يضحك يعني ويغير الجو <hesitation> نتوقع هدوم الخمسة كافيين لو أخدناهم معانا في المستعمرة.